Ny karazagna asa fantako aby a dia itony: chauffeur, dia mpampianatra a, dia mécanicien a, dia mpanao hosodoko a, dia mpiasa birao a, dia mpiasa mpagnano lalagna, dia mpiasa mpa- mpiasa sambo a, dia pilôty a, dia <hesitation> mpanjaitra, dia mpagnano hotel a, dia mpagnano livraison.